Ovina mwinyo mbimbi muna kutja vino zondunge kwami mairire o ngeama ondjeu mehee rutenga metamuna imbi vyo oo ovinamwinyo tjaamba ee e eta kutja ongwae tjimemunu kutja vino zondunge, okutja kwami otjina tjimbamuna poo tji tji tji nangae tjimbatara nokuu noku noku nku noku toora nao unongo movina mbivyahingirwa mairire ondjeu, ongeama, ombua, okambihi, ombahe ondiri oo oo otjisiui, okakambe, ongombe, ohunguriva, okasino, ovina mbi ovinamwinyo mbimbamuna mena rokutja oo ovina mbi mbi mbituhupira poo po po nombua mbitukaa mbitukara okondoroka navyo iya meutire pombua poo aaha meutire pokambihi, okambihi mbimuna kutja okana kozondunge mena rokutjavii okana okakohookee tjiri tjiri uyenena okukara kuno kambihi mondjiwo motjihuro, okambihi nga kaena kuu Oku oku nyina poo kuk oku oku oku okungurisa ondjiwo yoye navi mehee ondova mehee okukakaa okutjavi okambihi keenena okukara mondjiwo kutja kapitirepi kaa kaka ka ka kakaungurirapi ovina vyao utemwa uriri otjina mama wandje mbia suverere tjinene okutja mbakaa mbitjavii otjina tjozondunge mena tjavii kohepa oku oku kongorera kutjavii moongo ndova yayo noo ku tjambo noho kana kuke kutjevera tjipena ovikoko novikwae handje aruhe kerimbo okwisapo nangae ovitjauvi noo handje makeri ovina mbi nokuzepa nomapuku okutja okambihi mbimuna kutjavi okana kozondunge tjinene ver all ponganda okana nangae ozonyoka okana kuke kukeri okanahepero toho tjaamba noho kenozondunge okana noho kuhahepa okuhonga okeni tjmuna motja keya no no novikane novitjitwa vyayo okungura imbio vina mbio kakehepa okuhongwa, yarwe noho ndjimbamuna ndjino zondunge ombua poyetu pokukura ponganda mbo tjiri tate wasuverere ozombua okuza koutiti twekurira mozombua tjaamba noho ombua otjina tjozondunge navi mena kutjavi omundu tjimeya. Tjimaitjiwa tjotjavi tjimaitjiwa tjotjavii omundu ngo kakaramba owamo mbumaiukire maikurakiza kutjavii mbwae oo makuya oumba poo makuya omundu nguhakara ponganda otjina tjozondunge nu mena taa otjinatji katjina kuhingira posia matjiyenene okukurakiza matjiyenene oku okukuraera kutja iyaa ona kunoumba poo kunomundu ngumeya ngehakaramba okutja nai mokukura ami ombua noho ovina mbikara navyo mbimbitumba ponganda tjiiri kuno mwatje tjimaitjevere ombua mbino mbua ponganda ozombua nda zerumata ovandu mo poo mundu tjahiti zerumata posia omwatje nguzekara pamwe nga kake roro kaveroro kurumata unyanderako ve ve mehee vevepa ovikuria okutja ombua otjina tjozondunge tjiwarara ngurova ikutjevera aaee ombua otjina tjozondunge navi otjina tji tji meenene oku oku okutji hukurira ekori mena okutja otjina noho tjimbitumba tjamba tjino rusuvero noho tjino rusuvero ombua itjiwa kutja nai weya nai noho kona kuvula nawa okutja oo o mbimuna kutja nai ombua otjina tjozondunge tjinene nomasa tjamba noho mbua tjina nai mbari no no no no eyuva rimwe aiyeta aikwata ounatje aitjiwa kutjavii nai omayuva wayo yeya aikasa otjitoto aii Ai ai airirongerisa oini kutja nai mbakara popezu kutjavii mehee oumbona mauya aitoora ai nangae tjimaitoora okuisapo poruveze okutwara poruveze rwarwe kaina kutoora mokwihamisa maitoora nawa no no notjinyo otjina tjo tjozondunge tjitjaungurwa i mukuru tjituhupa natjo tjitjiri otjiwa, iyaa yarwe mbitja metja ohunguriva ami tjiri tjiri otjina oo oo o tjitemise kutjavii ohunguriva itjiwavii kutja pongapi maiso ku kokora o mehee poiri aihe katjina tjimbekura natjo posia o mounene nai o tate wa wa kapaha ozohunguriva ponganda mbo puzekara oiri aihe kutja ombari aikokora ondatu aikokora aruhe keeyandja kombango otjimetja mbwae mukuru uungura otjina atjihe ko ko kosaneno mena ro kutjavii pohamboumwe po pondano ndjimamuzo kupenduka ndjo maikokora mehee kwami nao tjina otjinene mena nu itjiwavi okutja otjina tjimwe tjitji tji tjamba noho tjitupo mai tjitupa kutja turye ovikuria oviwa poo viveruke okutja kwami o o ohunguriva otjinaa. Tjozondunge nu tjitjivatera toho tjamba noho otjina tjituhupamo iyaa, yarwe mairire okakambe okakambe mehee uyenena oku oku oku okukara nokakambe ponganda ozee nganda osanisa ko ko mehee nganda akehara ongaroyoye okatjiwa kutja makekungurire oviungura ovingi ponganda mena tjavii nangarire imbo ukambe waungura ovina ovingi yari otji otji otjina tjatjiungurisiwa tjinene nangarire momaa morukapitaveze mena rokutjavii ovandu rukuru kana vari nozo hauto okutja okakambe kaungurisiwa ko komwano wokutuvatera okutja nao tjina tjozondunge haamba noho mbizuva nao moku mokuu lesa mokulesa momambo kutja okakambe keke keke tjimuna penovandu mbekara nozosarama zoukambe tjimuna tjipeno mwatje nguno mauzeu womangeha poo nguno mauzeu novina mbi vyo vyomwinyo veyenena oku oku tjimwenene okuhonga oo omwatje tjimaenen oku oku okuzeya okakambe nga tjazeye iyenena okuteya imbio vina tjimuna motja kepaga nao kepanga omwinyo womundu mehee otjina tjimbatoora uriri tjimbalesa mombambo nao nokumunamo mo mo Oo mozo tv tjamba noho okakambe keenena okutoora ovinamwinyo aketoora aketwara koruveze rwarwe poo noho akekuvatere akekupahera otjina mokuti mehee indi tjiwakavire tjimoo tjimokaeva keeta ovikurya ponganga kee otjina otjiungure otjina tjozondunge mana okakambe otjina otjiwa tjamba noho ovandu ovengi nai okambe veungurisa kozorena no novina peke peke okutja okana kukenovimariva noho kukeeta ovimariva nguke iya, okutja okakambe otjina tjozondunge navi navi uriri tjimwe tji tjitjiyenena okukuvatera movina o o ovingi tjinene iyaa. Ona yarwe ndjimbazuva kutja inozondunge tjinene mairire ondjeu mena rokutja ondjeu ii ii ii iyenena oku oku okukaenda mo mo mo mo mo movi mo tjimuna okukaenda pamwe tji tji vekara novi vekara tjimuna momuhoko nao okutja oina oihe ounatje ounatjona nao okukara pamwe vikara pamwe tjinene tjamba tji tji tjiviri umwe tjatja tjatu poo nao viyenena okupakasana nokuu mehe mena kutjavi ovina mbikara mumwe vikaenda mo Kavi kavikara kotjimwe tjimwe vikara mo mo mo mozogrupa otjina tjozondunge toho tjo tjo tjo tjomokuti yaa yarwe tjimbazuva nao kutja tjino zondunge irira oo oo ira ouzera mena kutjavii okazera ketjiwavi kutja makeso kutunga otjiruwo akee akee mehee okutunga otjiruwo kutjavii oke okaha okahaa okahaa mehee kutjavii onyoka aihaenene okuvaza pu poo maketjiwavi kutjavii makeso kutjinda mehee ona oo o o ona yatjendje oo oo karuveze roupyu rukwao oruveze rokupepera poo maketjiwa kutja makeso kukatoora ovikuriapi poo mehee ovina vyungurwa mana kutja vino zondunge vii konoo tjiwa kutja viungurwavi posia muhona mukuru uungura otjina atjihe nozondunge kutja vetji tjiyenene okurihupisa otjini iyaa okutja yarwe noho ndjimbahara okuhungira oo oo epuku, epuku riyenena okuhupavi mo mo mo movina tjimuna mo mo Mouyembwi tjimuna nao po po motjihuro kutjavii rahitirepi ra ra rakatoora ae rakaria ae utemwa uriri mena rokutjavii ona ndji o oo oo kotjiwa kutjavii ra rariye poo rahitirepi epuku nao otjina oo mbitjavii otjina tjozondunge noho mena rokutjavii tjiyenena okurihoreka nokuyepa no, okutjavii ovina opuviri toho, ovinamwinyo omuviri ovingi uriri vyozondunge mbiyenena mehee mbimoyenene okumuna kutjavii mbwae tjiri tukara kuno vinamwinyo oo oo mehee mbiyeta mehee mbitjita kutjavii mbikara mbriko kombanda ouye.